Cuaca toma indonesia ne sema bosa, sema wange sahu, kore, cuaca alo, lobi kotu sodaba sibu ge kalo cuaca-cuaca toma indonesia